Karazana solonà ronono ndraika anh, <hesitation> visivisy mi fantako: <hesitation> ronono am'boaty anh de ronono poudre. _x000D_ De izy io anh sy de hoe mahavoasolo lay rononon'aomby loatra fa <hesitation> raha ohatra hoe maimaika igny anao anh de sy afaka andeha hitery aomby monko arô anao fa zaigny akeo longany ampisai- ampiasainao.